Chilugha chinono na kundu kuvwanga ichi fipa kwani na kundu kuvwanga ichi fipa kwa sababu chi- chikansaidia nenu kuelewana nantu mbali mbali katika mazingila yano kuishi ngata yapa na ki chinina chine chi na kundu kuvwanga chi fipa, chi fipa siku saidi chiku nsaidi ikudumisha utamaduni utamaduni witu kuno tuli nao umkoa waitwa lukwa nafu